Tza'momä' ijtu loro, ka tä kyenhpa que jentyä ijtu nta mä'npa ja'ku min mye'tzye kyu' kyu'tku' mäjtyi keye'pa y y tzyonkoya'i tambien ntatä jyo'kpa apenas syu' myuspa que jentyä ijtu ji popya y ntatä ntatä alcanzatzäkpa, tambien ijtu pa'yoya tambien ntatá jyo'kpa ka tzyipa cuenta que jentyä ijtu popya nta dejatzäjkyajpa, tambien ijtu, hasta ahi namas ya.